من اكثر الاحداث اللي ساهمت انه تشكل حياتي، هو يوم تخرجت من الجامعة. شعور الفخر والانجاز كان مرة كبير، وحسيت انها بداية جديدة. هذا اليوم اعطاني دافع مرة كبير انه احقق احلامي، فتح لي كمان ابواب جديدة بمجالي، واثر علي بالايجاب <hesitation> لهذه الاسباب يعني ،لانه كنت <hesitation> جدا فخورة بنفسي.